الشهرة عندها مزايا، وعيوب، من ناحية المزايا الواحد يكون معروف، ويمكن يحصل على فرص كبيرة في الحياة، سواء في العمل، أو في -جم- أو في مجال الفن، أو الرياضة، يكون عنده تأثير على الناس -وينجم- - بسي- ويسهم في قضايا -مخ- مهمة، أما من ناحية العيوب، الشهرة تجيب معاها ضغط كبير على الناس.